دا خو په ډېرو شخصي عادتونو پورې اړه لري، خو په یوه اوونۍ کې باید لږ تر لږه پنځه ډوله مېوې او پنځه ډوله سبزیجات وخوړل سي. زه مڼه، دو تر څلورو دانو، کیله درې تر څلور دانو او مالټه دری تر څلورو پورې اوونۍ کې خورم. په اوونۍ کې پالک، او گازرې هره ورځ، هر ځل یوه متوسط ګازره خورم او رومیان یو دانه، بادرن او کاهو هره ورځ یو ځل، نیم بادرنګ یا یوه پیاله پرې سوې کاهو خورم.